التحكم بالحيوانات ما شي افضلو ابد لان الحيوان هوكائن حي حر بنفسو لا لي علاقه بينو ولا احد لوه علاقة بينو اما التحكم بالالات شي كلش حلو شي يفيدني بحياتي العملي والحياة العادي ما اطيق اعيش بلى الات وبلى شغلات تساعدني على كثيغ الات ما تنذكر لان حيل كثيغه